Zaho zane naty vatatenako manokane zane e, de ty fana-fananane namana be da be isakarazany zane tsy le mety ty amako, satria namaneo nafa maro io mitariky <hesitation> ty sasae ro sady sarotse oa fa ty ilày tsy maintsy mitarike amy zava-dratsy, ary iha lafa minamane ndaty rate le ratse ka zay, zay zane maharaty namanao naho maro